ס'איז געווען א גרופע חבר'טעס וואס זענען געווען זייער זייער נאנט. ס'איז אפילו געווען אזא פארנעם, נישט געזונט נאנט. אז זיי האבן באשלאסן ביי זיך זיי גייען מער נישט חתונה האבן. אבער איינער האט יא געטראפן זייער ריכטיגע, און חתונה געהאט. און די איבריגע זענען געווען זייער אויפגערעגט אויף איר. פארוואס זי האט צובראכן, אבער כ'מיין זי האט געטון די ריכטיגע באשלוס.